Kalilan unţáalu bá ajúngul, ubus me unţáalir dibañaan, okáa rúka káneej dí untamb uwin ajúngul këëwin untúkárël. nciwun ulilan ubus. Ajúngëwël ní unţáali oko kantukarël unciwun ulilan.